Koɓɛ̀ bi kò siaŋ, ko jàwà, ɓɛ̀i jɔ̀à miɔ̀ŋ yaà lɛ, mìŋ kɔ̀àa mɛ̀iŋ, mìŋ kɔ̀à mìŋ jaamàŋ nyìŋ, ɗɔɔ bà mìŋ kɔ̀à mìŋ nyɛnɛɔŋ wàà guùŋ wàà tìyèe. Kɛɛ e nɛ̀ɛŋ nyiŋ àŋ nyɛnɛɔŋ lɛ̀, ko jawa bi kò yaȧ tɛ̀ɛ̀ anyùùŋ nyaŋ manaŋ nyùùŋ, anyùùŋ bi, àŋ manaŋ nyùùŋ yò. Mìŋ naaŋ kɔ̀, àŋ naim fè maŋ gbàlà ɓù nɔɔnɔŋ. Anyùùŋ nyaŋ manàŋ gbàlà sɔɔ̀ nɔŋ ja. Mìŋ geetà niìŋ, mìŋ banàŋ e gbàlà wòa mìŋ maàŋ niŋ, kìlà miàŋ bi ka nyɛ̀nɛ̀ŋ gbàlà kɔ̀ì, àŋ gè, àŋ gè e ɓɛ̀ɛ wèè nɛeŋɛŋ, àŋ tomo dìì lɛ, kuŋ àŋ gè nɛɛnɛŋ nyiŋ nɛ̀, yèè miàŋ ɓɛɛ, è naiŋ è naiŋ kùùnò kàa, è kɔ̀à è tòmòìŋ e heyɛɛ̀ è gùò niìŋ è gèìŋ è gòo nɛɛnɛŋ, è naim mɛ̀iŋ naàŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀yò, mìŋ yaà ɓɛɛ kià miŋ manȧŋ wèè ka kià nɔ̀ŋ mìŋ manaŋ wèè kaa kɛɛ̀, kɛɛ mìŋ fè ɓɛìŋ becauae e kɔɔ mɛ̀ fèìm ɓɛìŋ. <noise>